اول خو ځکه یو شی، نو زه باید روغتون جوړ کړمه، هم ښوونځي جوړ کړمه، هم پارک جوړ کړمه، او هم نور هر څه باید برابر کړم. که چېرې له دې درو څخه ماته یو اختیار راکړی شي چې باید یو دانه جوړ کړمه، نو د هغه څخه به ښوونځی جوړ کړمه، ولې چې موږ ښوونځی ونه لرو، روغتون موږ ته څه معنی لري؟ بیا نو روغتون موږ په ښوونځي باندې چلولی شو، او پارک دا شیان بیا وروسته جوړوو.